Kokararaneni eng tukuk chechang, ngirip kuu teta inyorchinii kelchin eng cheko iwee, kuu ngokiet koo ipaipachinii akopo mayaik ak pendo. Inyoo kuu sesenik, kuu seset ko seset ko kararan misiing akopa ripset. Seset ko ngirue kemoi komii sang'i ngosirto kii kole eng kurgat kokako alert anin kakong'etin kolechin mii kii neka nr mii yun nemii kiyeng'uti, ana mii kii nemii, sang'ii i ing'et. Ko kararanindop seset natok, kepwaa pusiti, pusiti kokararan pusit komii, pusit koone murek pusit koone tukuk cheu cheringisok tukuk che tiang'ik chamengech chamengech komachutu kot amu mii pusit. Pusit kora kotilili pusit <noise> kochame, kotepchinikei eng ng'echeret yoo. Pusit ko tiondo nekararani, ko tiondo nepo kaa nekararani, nechame chituikul. Pusit kora komariku akot erenet komii pusit, kararanindap pusiti konatok ripei kot machut tiongikcha mengech chayachen.